المشروع الي اني داعمل عليه هسة حاليا هو مشلروع بيئي ف السنة الي فاتت اني شاركت ب كوب ثمانية و عشرين بدبي فهسة اني بمرحلة الأستمرارية بهذا المشروع و دنسوي مشاريع حتى نخفض مستويات تغيير المناخ بلعلراق، و لأن العراق كلش متضرر من ها ي الجهة تغييرات المناخ بلعراق.